وظيفة كليه هندسة إللي أنا فيها، لأني ما أظن <hesitation> إني أنا داخل هذي الكليه بالغلط، وما أظن إني راح أستفيد أي شي بالكليه، ولا راح أفيد المجتمع في أي شي فيما بعد بالنسبة لهذا التخصص إللي أنا فيه، يعني <hesitation> بلا شك إني راح أكون سيء في هذي الوظيفة فقط، يعني أنا داخل الوظيفة هذي لإرظاء الوالدين فقط لا أكثر ولا أقل.